Oyi ro oma dɛmu a nicozo vari mite mu ya bɛ'a benɛ do ma tete wo mu bɛ'a benɛ do mu a organizasiyon midepe mɛ oyi mina a mu we fua-fua fua-fua mu be yanɛ o tawe a bɛra o hiya ho a mi mi yi mana bin a'o we mu ma baduwo han beɲu so benu si ma tete um tura-mu'a u demu'a-e-demi o ma mi a'o wa cɛ awa cɛ baduwo tomu a benɛ a wenu sin mu sirtu han baduwo han baduwo oyi fera du han baduwo tomu pine beɲu midepe to o wa cɛ baduwo o bɛ mare to o wa diri o te